طبعا أكبر حدث يعني ساهم في -تكو- وأكثر حدث يعني ساهم في تكوين حياتي هو إنتقالي <hesitation> لمرحلة جديدة في التعليم عندما انتقلت من المدرسة للجامعة، كيف أثر علي ؟ أولًا توسيع الأفق وتطوير المهارات <hesitation> ،ساعدني في بناء علاقات جديدة ،-و- وساعدني في تحديد الأهداف وأورثنى تحديات جديدة فقدرت أتغلب عليها.